درسي کتابونه د يوه ټاکلي تعليمي پلان د مخې نه ليکل کېږي <hesitation> چې ټاکلي تعليمي اهداف لري, موخې لري. <hesitation> په درسي کتابو کې معمولا افقي عمودي تسلسل وي, يعنې په دې مانا چې خپله په درسي کتاب کې موضوعات د يو بل سره تسلسل لري او د نورو ټولګيو د مضامينو سره, د درسي کتابونو سره تسلسل پکې ساتل شوی وي. بل مهمه خبر دا ده چې په درسي کتابونو کې د تعليمي اهدافو مطابق د ښوونکو زده کوونکو دپاره اړوند فعاليتونهوي چې د هغې د مخې نه ورځيني درسونه او درسي فعاليتونه مخته ځي او ښه هدفمنده زده کړه ترسره کېږي. که درسي <hesitation> کتابونه و نه لرو, <hesitation> د موږ زده کړه به هدفمنده نه وي, تعليمي اهداف به مو نه وي ترلاسه کړي او په ټاکلي وخت کې به مو هغه څه چې بايد زده کړي وي, هغه به مو نه وي زده کړي.